Gha Lthan Suwi ba ghi rawi Ghinshina ghi layi mun P’a C’iftana mu tau mu Sa tsuwara, Sai gma mun Sina Yani bu ghi ndaka Umma Vina hyi, ko ɗi ghanfai koni C’amaʒa, amma dai ghi, Sai ghi Sap Layakhi muna khina muna taa nan C’iftan suwayi shikenan, gha bu P’a ga, Sai mun tsiga we, mun gyiɗa yani bu ghi ndaka P’au, ko mun hala yani, bu ghi ndaka ʒha ɗi Vinani, ghani a P’i ngaɓana mun sau, ghani gma ɗin yani bu ghi P’ayu Sai mun Sau, Amma gma ɗin yani bu ghi P’aui Sai mun Sau, amma gma ɗi kwahyi cifitana, ghani gha P’u dai cifitan kani ah-ghi P’i yan ghi layya ghi P’i Sayani, shikenan, kawai to, ghani gha ku P’usin ɗin Sai mun Umma ƙulini mun tsiga we, mun rawa ta Ghinshin bu C’ahyiyai a'a can shikenan, munu ɓa yan ghi ndaka ta mun tau.